Kusot kutek feise gyat anet awe nan ye yet anet ayit kusot wu na be a bɛ-a bɛ nnyim adakunom ayit iyɛ wu. Ama nↄng, ari-ari fɛ anet dise ise gyat anet na kimsa kariwu na kasot kayↄng fɛ adakunom fok kuta me. Ise gyat kyɛ anet da ra kuweneng, nɛ net bↄ abining fɛ a bɛ nnyim adakunom ayit iyɛ wu. Ayɛt ku-inyim adakunom fɛ abining e bɛ da-da tes yin nnom da tees yin nnone kucɛɛt adakunom na di rasak ni na. kusot iweneng ba ku yet fokɛ kusas ayisi fɛ abining sas kyɛk awo. Kusas ayit iyɛ, iko ne fi ku yet <hesitation> kusot iweneng. Ayit kusot iweneng, akabↄk na di se nate me, ke yo dun afidang, na ya- naya ku sɛ mo naku-naku-nye ne. Ke da anↄng ba. Won ayɛt kusot fi mi di kusot fi ku sas anet yet ke anet isheshek wu. Tↄ ise yɛɛt na net kuus fɛ a yeso tees izen fɛ se azatse, na net nye kutset anↄng vit nɛ-na di tees nnon wu nↄng nnon wu da sɛ na rasak ayit ir-iren ikuus adakunom. Ayɛt anↄng ni kusot e bi ku sot kutek. Akweng nngon ke ba di nggon tsin dorok ni nggↄn kak fɛ nan yet ntek awo, na ba tabak nngon ↄng gyam. Nɛ ba tes nnon natu fa. Ke n-nggon f-ka ra fa gyat ka-ka rasak ka ra ifa, kada bɛ ka sot anet ice ka ayɛt kusot anet ice ka, ka da bɛ k ate anet fɛ ka da ra kutomong kadi sɛ ba bfv rib a ni tomong e. Ayɛt anↄng ni di niya kashon di se. ki da nggon e kyem ka sɛ ifa awo, nɛ ka tees <hesitation> kutomong mbↄk. kutomong mbↄk yet ikyɛng kak fɛ net tees. Tↄ ni di sɛs mben, ni mben ni sɛ iya-iya kashon ba. Ko kutomong ikↄ, kutomong ikↄ ma ku yet kutomong kutek fɛ anet <hesitation> ise gyat anet ba se buk-buk awo. Anet bereng ikↄ me na si sɛs ikyɛng fɛ di ki tareng ke wu kudɛɛm fik-fi ku toro. <hesitation> ko kawum ayi Kyɛ anet yet anet awum, ayↄng da tsɛ nↄ na ra kawum wu nasɛ nɛ-nɛ-nɛ bɛ na di ret bafɛ ri wune nɛ rɛp ishɛrɛp e. Ayɛt anↄng na net e na-na di kusot e ku se gyat <hesitation> ifɛ shon yet, kusot nɛ ba-na banɛt bayↄng fɛ ba se da sa bakat ni ngↄng fɛ da sa bakat ni ngↄn, bafidang isot ngↄn, ngↄn ba yet anet itsɛt ifa na ba net kɛkizen awo. Ba da ren banet ba da ren iyet anet fi shim kusonong kukyang <hesitation> a-ay-ayɛt karↄng fi di se ke idi banet ma ba-ba tsɛt ba moon kudɛɛm, ise gyat ngↄn ni nↄ natee me. Ngↄn banet bin sɛ ban ye kusonong kutek ayɛt kusot ba. Ke di, bayↄng fɛ bar a kuweneng kufas, ngↄng fi ma dede ni weneng e ni di tees yin bayↄng fɛ bar a nweneng nfas. Kusot na ba nyining ba, na ba tek ba. Ayɛt anↄng ni di ni-ni kuwↄp e sas. Nɛ bar o itsang, na ba ro ifa, na bar o nkyↄrↄk ↄng fi in yet nduk e ni mben. Ayɛt anↄng ni di nɛ kɛɛki-kyɛng tseng kpaf anↄng. Ayit mkusonong kutek e me, nkyↄrↄk di se dot fɛ kamɛta anet nan ye na fi inda ku sɛ mo ayɛt kusonong azatse. Anet na yet anet ↄng f-fe anye kuyiring ikyɛng fi ida ku sɛ mo. Akyɛ fi in d nye de tut fɛ natson ibi di bareng mo iratikɛ? Tↄ, anet, ise gyat atek-ari na risim ice wu <hesitation> irisim izen-izen, ni nesek ice ngↄna-ni bun ice ngↄn n ice fɛ <hesitation> naton fɛ ku da ka sɛs ayɛt kusonong ngↄn ni shɛrɛp banet fɛ ba se bakɛt ni ngↄn. Ise gyat ni nyen kusonong kutek. Ayɛt anↄng wu fɛ-fɛ da sak <hesitation> badi sɛ iya kashon nayɛt mben. Ama yit bafi baayit iyit <hesitation> baki ren yit, in yet yit banet fi in shim yit kutomong, in yet yit banet fi in shim yit inye ikyɛng ice-ce yit ba iyit tarak yit ayisi nek i-ikyɛng ifɛ kak awo. Nek anↄng ise yɛɛt ni yit ni in nesek yit bagwↄn yit iratek ni in foos yit kutↄ banet fɛ ba kↄk yit natu ya sdakunom ntong in kaba foos yit kucɛɛt yɛɛt, kɛ nↄng mben yit sas wane ma kin won yit anↄng e in nↄ yit natse. Tↄ, iyit ↄng in da beseng yit in da sot yit tɛ banet azatse fɛ da ba fok nnyim adakunom awo. Ayɛt anↄng ni di ni-ni-ni mben yit beseng adakunom kuma ba shim anↄng ba. Adakunom ki shim yit ni ya kashon, adakunom kishim yit ni nye nkyↄrↄk ntek, adakunom ki shim yit ni nku kuus yit mom ok ki in bin won yit kazatse kang in ba sɛt karↄ ifↄↄn narↄ wu. Nek anↄng e ↄng fi wu di sak a di tom na ri wu sak na zatse. Ari wu bɛ kuu nek anɛ’n yit ba nek inɛn fi iwu nye awo. Nek anↄng ise yɛɛt anet, ke net di ku rat wu nɛ tse narↄ yeso na-na tak <hesitation> ku raat wu na ba ku, na adakunom kun ye ifuut inɛn wu. Ayɛt anↄng nɛ net e ya kashon ni ku tseet a shon <hesitation> net isheshek har atuk fɛ net ba won kazatse kang. In tɛn ni nyɛrɛ ni in fok amushish nnon bak-nnon nakak fɛ na doro. Nnon e fɛ na doro ni kuri nggↄn nkak fɛ ba tees na, ba tees nggↄn na barki na kɛ ba tees ina kɛ yi nɛ ni di nggon ka bane kabɛ, naka nasap ba da ka kubↄk na yisi zɛɛ har ba kak tsosok ba da ba. Tↄ anↄnge se yɛɛt awo. Na ma nↄng ndi nweneng fɛ nnon ras yↄkↄng <hesitation> baniyining ba me b aba nesek ba nekop ba me nayak awo, anↄng sas awo. Ise yɛɛt kɛ net ra kuweneng, na net sok ba-ba da ni nggↄ matek wu nɛ ba sot ba fuu. Ayɛt anↄng ni di nɛ kari me sɛ iyɛ kashon nek iying ↄng masot yin ikyɛng izining ↄng. Nek anↄng ise yɛɛt kyɛ net da ra kuweng na ren kuri kari fɛ anet da ki ra kuweneng e. Kyɛ ayet kari fɛ banet e b aba bɛ nggↄn ntek awo, tↄ ise yɛɛt na net tɛ na nyɛ kuyiring, na ra duwa sak na rↄ adakunom. Adakunom da ku tonong ikyɛng ira fɛ adi ki ra nↄng abin di sɛ bining a tek fɛ na banet batɛk badi bɛ na banet batek azatse. Ayɛt anↄng wu, ni di mben ifↄrↄn sas ni mben ibaas sas wane. Nɛ banet amatse ki yɛrɛt na ba ki teret na ba fɛ banet ba kai, banet e yet banet fɛ ba ni nhywɛ wane nek kuri nkyↄrↄk ntek fɛ bar as. Ayɛt anↄng wu fi in di shim yit <hesitation> kazatse ki ren yit ko ngma. Iyit ban yet yit banet itsɛf ifa wo, ba in yet yit banet idoro nhywɛ awo iyit yet yit banet fɛ ba shim kusonong kukyang ayet kusot ba nek anↄng wu. Fi in tsin di yes yit kutseet kang won di yes yit banet yit ngma kusum, bayↄng fɛ ba se zeng nari bayↄng fɛ base na barki, bayↄng fɛ ba se ni mben amatse, in kaba yes yit nↄng ba bin nↄↄk irun ama nɛ ban ok, nok ibaas nↄng ibaas bin rasak garang-garang. Nek in sot ilem iyↄng fɛ adakunom wu nↄↄk ilem e, ba fok anet akak nↄↄk ilem e awo. Adakunom iwu ne nↄↄk ilem ibaas nↄng ba bin di ya kashon iku kuus mo. Nek anↄng, anet fɛ a rawu cunkpang wu, naton na fɛ diki sonong naton na. Nek anↄng ise yɛt ni nrun yit kama <hesitation> ilem ibaas. In fok amushish banet fɛ bayet bafi ibas e nɛ ba nɛ nan ye fok iba yet bafi ibaas awo. Fok iba yet ilem ikak fi da iba ren ide ngma awo. Anↄng e yet agbat <hesitation> awey fɛ banet kwak ce banet si yare nara na bɛ <hesitation> ishim ilem wu na di tsot kygↄm ni ilem wu.